Nkara ntaina ebyoma, ebyamazina nebyoma byo kuroraho ebisaani nkeki nkeki omujungu kyakweta TV, <hesitation> hakiri nekara na TV, <hesitation> habwensonga hati nka ekyokubanza, TV orba no rola kandi no hura, no rora no semererwa munno, no rora kandi no ba no'hura. Kandi kinu ekyoma ekya ekyamazina kyonka, just no hurabuhura kwonka hakili mba na TV nendora bulikimu kyona. Nempura, nendora kusoma amakuru, nendora echikuba nekifaho kinu kyona, <hesitation> nyowe kwikara nenegonza hakili nikara na TV.